Okay, jut tanda dole virena bost owar al obe l obe awad hati. Nenka ami kunna lefim nilaara. Ami kunna finna, finna mifuk nila ar gwa awa yam, ami timitina.